أحب أروح في رحلة مع شريكي ، علشان <hesitation> أكيد إن أنا هقضي وقت حلو معاه زائد بعتبر فكرة الشريك هو شخص وبيتكون من <hesitation> عدة علاقات معينة فهو برضه صديقي ف نوعا ما هبقى كده كده رايحة مع صديقي و في نفس الوقت هو علاقتنا أقرب ف ده اختياري يعني